Dio pho adiphe pho adio di uumar imi ku adio pho adiphe pho umar bo iimi ku mi ra boh. redighi ghan nidi mi raatughian ghan ni mo ophon adio di ooniin ami r'ode ami uumar iimi, adien adio di mi arigheel abinni pho aamiin ipe abirini pho odibo aamin ikpina pho r'ima pho ipe edibo sien abini pho. Opo ku adio di mi arigheel ku torobo oge alegheri mo muumar iimi. Ologhi ami r'abaal ghan iboom ken iini amen mi ka magh righiri aami yor otol ude, eeni amem mi ka sa ni ken iyaar mi awe rimiim mi aagbo yoor opughul rimiin pho ipe pho, ole edien pho epe pho. Olo erol mudaad mo apam ikpoki ku ologbi pho abaal ani ken ka bile ni aagbo ni rimiim mo ku yoor opugho obile obol opo ku adio ima r'igbogh ku ologhi ami ra baal ghan ageny idipho edighibo opo ku adio di mi aru sien abirini pho. Mi ra boh ghan ni mem di me eeru eghiraany ku aala pho eeru eteeny ooghu pho opo pho oniin pho ami uumar bo imi ku mi ra boh ghen because edighi dio ophalabaal ologhi. Ologhi aami r'abaal ghan ni iboom, iini amen mi ka kini ken raama apogh bumurr ami ku iini iini amem mi ka sigh obaam ophon yira r'obaam ghan ku mi amagh bidi ku mi abem mo hello, oper oper amem ku idi iyaar di erol idipho emite so itu idaph iimi oboh ku ko tuny udagh iimi yoor oboh yoor okerr, omilogh, ophalabaal ologhi atol oomo pho adio pho adiphe idi edighi bo adio ibob, adio iḅah dio pho adiphe mi ka/tue ạwula because opo ku adio di mi aaru abinni pho ku ode ayer abile ni ken aseere record abile ageeghi riinya mo opeer amem di erol idum opeer oye ku edi oomar ku eteeny dio pho adiphe bin mi maghi pa record pho nyi so ophon ku adio di uumar iimi. Eteeny mem mo opo pho mi ra boh ghan ni agey, okerogh iba pho last year pho a year pho opo aten bo mi aboh ni, mi ugher ni, mi anaghogh bumor ami, ogberma bin mi umagh ni emilayhon mi asi, otori. mi asi, omokwa mi asi ka oomo pho abich uruughi ni ku you boh loor di rezhghi cho di umar vimi, mi ani okurubака ohnin omi ku umar limi omiteum. ku ode aami amingh o feed aomi v'ohm- in pho ami ungo ghan mi edien ku acho pho camphe edighi dio oba a cologhi ku mi ra boonwin ghan m. ku won ken sien bin mi ma migh r'a prepare mi ma migh akpomaghi raar ilo oboom adio pho actiphe acho pho acho ophalabaal ologhi di mi ra boh ghan ni agey